Saya menerima telefon pertama pada usia enam belas tahun. Itu pun disebabkan keperluan komunikasi dengan ibu bapa semasa saya berada di asrama penuh. Jadi, telefon tersebut memudahkan saya untuk menghubungi ibu bapa saya pada bila-bila masa.

Saya suka masakan yang mudah dan cepat. Selalunya, jika saya nak makan cepat, saya hanya goreng telur dan nasi, dan hidangan pun tersedia.

Okey, kalau nak cerita tentang permainan berpapan ini, sewaktu kecil, saya bermain- kita panggil dam ataupun game ular. Yang itu memang famous waktu zaman kecil saya. Orang-orang yang lahir zaman 80-an, mereka akan tahu game tersebut. Memang menyeronokkan, di situ kita boleh belajar. Untuk kanak-kanak, mereka belajar mengira. Satu, dua, tiga, mengikut papan punya nombor. Sebab apabila kita menggoncang dadu- membaling dadu, so kita dapat berapa nombor yang ada di dadu tersebut dan kita akan menggerakkan buah dadu kita dari satu tempat ke satu tempat. Selain itu, pada saya ia juga mem- memberi- melatih diri dalam ilmu matematik. Tambah tolak, kita boleh berlatih di situ. Permainan video, permainan video yang saya main. Saya tak ada kenangan tersebut. Saya tak ada permainan video. Permainan kad yang pernah dimainkan, banyak. Kalau untuk anak-anak yang lahir zaman 80-an, permainan kad yang famous waktu itu, ialah Happy Family. Untuk adik-beradik saya, sangat seronok main kad tersebut. Kami ada gelaran tersendiri untuk setiap ahli keluarga yang ada di dalam Happy Family itu. Memang mengimbau kenanganlah kalau nak diceritakan.

Komuniti saya tidak menganjurkan sebarang tarian atau muzik tradisional , tetapi saya selalu melihat banyak anjuran pertandingan muzik tradisional dan tarian tradisional di kawasan-kawasan kampung.

Kita boleh memastikan pelajar di sekolah bersikap baik antara satu sama lain dengan mengadakan pelbagai prgoram aktiviti kemasyarakatan seperti aktiviti gotong royong ataupun aktiviti menyambut kemerdekaan.

Kalau ikutkan, keluarga saya ada bercerita tentang sejarah mereka. Perkara-perkara atau memori-memori terindah, memori-memori pahit. Itu semua pernah dikongsikan oleh ibu bapa ataupun atuk dan nenek saya semasa mereka masih hidup.

Majlis atau sambutan ideal bagi saya adalah sambutan hari raya kerana ketika itu kita akan berjumpa dengan kawan-kawan ataupun masyarakat setempat. Kita meraikan hari raya bersama.

Cerita terkenal budaya yang saya suka adalah mengenai adalah kisah Si Tanggang. Iaitu di mana seorang anak menderhakai ibunya. Kisah ini menjadikan taudalan untuk hidup saya.

Radio tempatan yang menjadi kegemaran saya adalah radio ERA.

Saya suka AI. AI banyak memudahkan <hesitation> kehidupan harian saya. Selalunya, jika saya ingin menulis, dan saya tidak dapat berfikir sebarang idea, saya akan menggunakan IA untuk memberikan saya i- idea untuk menulis.

Saya memandu kereta.

Saya ingat lagi pada umur tujuh tahun, cita-cita pertama saya adalah untuk menjadi seorang pramugari. <noise> Tetapi ayah saya dia tak suka. Dia kata pramugari ni hanya untuk orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi.

Subjek kegemaran saya di sekolah adalah bahasa Melayu kerana cikgu bahasa Melayu saya adalah seorang yang baik dan menceriakan. Kerana beliau, saya minat dengan bahasa Melayu.

Masyarakat boleh membantu orang yang memerlukan dengan cara mengambil tahu masalah dan keperluan jiran-jiran sekeliling.

Jenis tumbuhan yang paling kerap saya lihat adalah tauge. Hari-hari mak saya beli tauge untuk dimasak,

Perniagaan yang saya ingin komuniti saya miliki dengan lebih banyak adalah perniagaan yang boleh dimulakan dari rumah kerana bukan semua orang mempunyai modal yang banyak untuk memulakan dari rumah. Sebagai contoh adalah seperti, pes masakan dan makanan-makanan ringan.

Pada pandangan saya, perubahan iklim ini amat merisaukan kerana cuaca akan tidak menentu. Apabila cuaca panas, banyak perkara yang akan terganggu, seperti aktiviti-aktiviti seharian.

Selebriti atau pelakon kegemaran saya buat masa kini adalah Syafiq Kyle. Beliau ada satu karakter yang mana kelihatan maskulin, dan kelihatan sangat lelaki, jantan. Kita panggil nampak kejantanannya, dan lakonan-lakonan beliau sangat memuaskan dan kita boleh nampak bagaimana beliau sangat <hesitation> sangat-sangat berhasil membawa watak yang diberikan. Beliau memang menggalas tanggungjawab tersebut dengan baik. Jadinya, setiap watak yang dibawakan memang menjadi dan kita boleh dapat rasa- boleh menjiwai lakonan beliau.

Tekanan di tempat kerja, pengajian atau hobi saya adalah selalunya perangai manusia yang susah kadangkala untuk kita hadapi.

Kerja rumah yang paling sukar untuk disiapkan adalah melipat baju kerana jika kita malas melipat baju, kita akan terpaksa menghadapi timbunan baju dan perlu menyiapkannya segera.

Ya, saya rasa sekarang hujan semakin lebat dan Malaysia mudah banjir.

Pinjaman kecil dapat membantu wanita yang ingin memulakan perniagaan dari segi memberikan capital ataupun <hesitation> dana pemulaan perniagaan yang dapat membantu mereka mem- membeli kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan oleh perniagaan mereka.

Warna langit berwarna biru adalah kerana pantulan cahaya.

Sistem sokongan sosial yang disediakan oleh kerajaan pada saya ianya berada di pertengahan. Ianya tidaklah dikatakan begitu lancar, namun tidak juga tidak baik.

Saya suka warna ungu.

Sekarang, saya sedang menanam cendawan. Namun, cendawan saya masih belum mengeluarkan hasil untuk dituai.

Saya ingin mempelajari kemahiran menghasilkan wang.

Cuaca di negara saya telah banyak mengalami perubahan sepanjang sepuluh tahun yang lalu. Negara yang beriklim khatulistiwa selalunya panas sepanjang tahun. Akan tetapi, sejak sepuluh tahun yang lepas, kami lebih banyak melalui cuaca yang terlampau panas dan hujan yang berkurangan daripada tahun-tahun yang sebelumnya.

Haiwan terakhir yang saya lihat hari ini adalah kucing.

Berjalan jauh adalah baik, bukan saja untuk ketenangan minda, malah meluaskan pandangan dan menambahkan ilmu.

Jika saya mempunyai soalan tentang sesuatu penyakit, sama ada saya akan bertanya terus kepada doktor atau saya akan membuat carian di Internet.

Makanan yang sihat dan berkhasiat antaranya buah-buahan dan sayur-sayuran. Kedua-dua ini mempunyai serat yang tinggi dan bervitamin, Selain ianya sedap untuk dinikmati, ianya juga mudah untuk didapati di pasaran. <noise> Jadi, kita tidak perlu gusar untuk mencari makanan yang berkhasiat sebenarnya. Cumanya kita perlu nekad untuk sentiasa mengamalkan pemakanan yang sihat untuk menjaga kesihatan kita supaya kita akan terus kekal bertenaga dan boleh menjalani hidup dengan baik.

Generasi lebih tua mengajar atau berinteraksi dengan orang lebih muda dengan cara memberi nasihat atau menunjukkan tauladan yang baik, serta tingkah laku yang boleh dijadikan contoh kepada orang muda.

Di kalangan masyarakat saya, sekarang orang membayar menggunakan QR code, iaitu bayaran secara online. Hanya perlu scan pada bar kod, kemudian, bayaran terus dibuat.

Saya menambah nilai, menambah kredit atau membayar untuk telefon bimbit adalah dengan secara bayaran dalam talian.

Saya sangat suka berenang kerana berenang bukan saja boleh membakar kalori, malah ia bagus untuk jantung.

Di rumah saya, terdapat satu ukiran kayu bermo- bermotifkan corak tradisional yang amat bermakna dan berharga bagi kami kerana ia merupakan hadiah perkahwinan dua belas tahun yang lepas daripada seorang kenalan.

Keadaan awan di tempat tinggal saya adalah sangat baik, sangat cantik dan cerah.

Ya, pada saya, cuaca di Malaysia mengalami perubahan sepanjang sepuluh tahun yang lalu. Jika sepuluh tahun yang lalu, kita tak rasa begitu panas. Namun, sekarang ini pada tahun dua puluh dua puluh empat ini, kita ter- rasa sangat bahangnya, dan satu-satu rumah, jika tidak memiliki penghawa dingin, penghuni dalam rumah tersebut akan berasa tidak selesa, panas, dan macam-macam boleh berlakulah. Bila panas, badan berpeluh, tak selesa, anak-anak pun boleh meragam, dan ibu bapa juga boleh jadi nak marah. Dia berbeza sangat berbanding tahun- sepuluh tahun yang lalu. Kalau sepuluh tahun yang lalu, tak perlu ada penghawa dingin pun tak mengapa. Kipas yang berkelajuan tinggi sudah cukup. Namun kini, sudah tidak lagi. Penghawa dingin itu seolah-olah wajib ada di dalam rumah.

Makanan yang sihat dan berkhasiat seperti barli, buah-buahan dan sayur-sayuran adalah sangat baik untuk jantung dan kesihatan kita.

Antara cerita terkenal dalam budaya saya yang masih menjadi kegemaran saya pada hari ini adalah cerita Bawang Putih Bawang Merah. Ianya tentang perhubungan adik-beradik tiri dan hasad dengki sesama manusia.

Janji temu doktor boleh dibuat dengan tempahan secara dalam talian.

Percutian kegemaran saya adalah percutian di tepi pantai kerana saya <noise> sangat suka keadaan di pantai yang sangat tenang.

Saya menyukai seni nyanyian dan juga tarian. Pada saya, ianya sangat menghiburkan dan mempunyai identiti tersendiri. Contoh untuk tarian, kita di Malaysia ada pelbagai jenis tarian, daripada zapin, tarian Mak Yong, tarian Sumazau, tarian Kadazan. Pelbagai jenis tarian, setiap bangsa dan setiap negeri ada tarian tersendiri. Ia sangat unik dan sangat menghiburkan dan menyeronokkan jika kita juga pandai untuk menari bersama. Seni nyanyian apatah lagi. Nyanyian yang merdu, nyanyian yang ada teknik - pebagai teknik suara, itu pun sangat-sangat mengagumkan.

Jenis sukan atau senaman yang saya suka adalah berenang. Kerana dengan berenang. saya dapat menggunakan sepenuhnya otot-otot badan saya.

Sistem pembayaran di negara saya semakin canggih dan menunjukkan penggunaan teknologi yang sangat baik kepada seluruh rakyat.

Sekolah-sekolah yang terdapat di kawasan saya kebanyakannya adalah bangunan-bangunan lama, jadi kebanyakan sekolah-sekolah ini amat memerlukan ubah suai kepada reka bentuk yang lebih moden dan lebih selamat untuk anak-anak.

Harapan terbesar saya untuk masa depan adalah dapat melihat anak saya membesar dengan baik dan dapat berdikari, memandangkan dia adalah seorang anak yang memerlukan pendidikan khas.

Peristiwa bersejarah paling penting yang harus dipelajari oleh setiap warga negara di sekolah adalah kemerdekaan Tanah Melayu daripada penjajahan British.